بھائی، دنیا میں زبان کا سین تو پاگلپن والا سین ہے۔ میرے اندازے سے دنیا میں سات ہزار سے بھی زیادہ لینگویجز ہو سکتے، یعنی اٹ لیسٹ دس ہزار لینگویجز بھی ہو سکتے۔ کئی کوئی صاحب بولتا، ہر گلی ہر جنگل میں کوئی اپنی اپنی الگ الگ بولی بولتے۔ چھوٹے سے چھوٹے قبیلے، چھوٹے سے چھوٹے گھر والے، سب اپنے اپنے سٹائل میں اپنے اپنے لینگویجز میں بات کرتے۔ جس کی وجہ سے اپن خود یاد نہیں رکھ سکتے۔ بھائی یہ لینگویج یہ ہے، یہ لینگویج یہ ہے، بول گئے۔ پورے لینگویجز کو یاد کرنا <hesitation> امپوسیبل ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے، اور سب کی اپنی اپنی بھاشا رہتی۔ تو اسی لیے سب کو یاد کرنا، یعنی سب کے نام لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اپروکسیمیٹلی سات ہزار سے دس ہزار کا نمبر پکڑ لو۔